Pall'oq eläjäq meenutasõq uma vällänägemisega kas keskkunda vai määnestki kimmäst lehte vai esiki ossa mõnõ putuka puhul. Ja niimuudu na ommaq keskkunnaga samasugudsõq.